Ya tu motor supaya maballo eke den ampui motor marasa dipake male male kee misalkan male ki raka sola solata karna <hesitation> marasa duka di pake eke misalkan te enang enang macet biasa <hesitation> bisaki menerebos menrobos eke misalkan mace' ii. beda eke oto, tapi eke otor ia <hesitation> siddo' apa siddori nangai tapi masembo ri duka maballo duka marasa duka dipake jalan sola solata maleki sigandeng gandeng sola cewe'ta raka marasa duka dipake male lako pasa' male ma'belanja ditoke jio depan, mane yake oto <hesitation> maballo duka supaya tae' nalassuiki allo mane yato kadakena eke mace' ii masusaki laa buru buru eke mace' ii karena kapoa maro' mane masuli' duka harganna di banding to motoro' karna yate motoro' sipirari paling si duangpulo ri juta tp eke oto harganna <hesitation> simasuli' ma ratu' juta biasa tae' di bisa alli harus piki ma' <hesitation> denpi pegangnganta mane bisa alli to oto.